أجرا في كل عام ثلاث كتب، <hesitation> عدد الكتب اللي قريتها في كل حياتي، هو تقريبا خمسة وخمسين كتاب، <hesitation> بين القصص وبين الروايات وبين الكتب العلمية، <hesitation> والثقافية، هاي هي <hesitation> الكتب اللي قريتها في حياتي.